Nihere duhet me u marr filli dentar edhe m’u pastru dhomt n’mes shumë mirë që me largu çdo ushqim që ka met mes dhomve. Masanena merret brusha e dhomve, laget me ujë, e qet pastën e dhomve n’brushë edhe ja nis me i la dhomt prej nalt poshtë. Prej fillimit mbrapa n’mnyrë t’rrumullakt ose veq nalt e poshtë. E largon ata, pshtyn, e shpërlan gojen me ujë edhe i ke la dhomt.